اسساں پہاڑی لوگ آں، اسساں خوشی سب تو زیادہ اس طراں ہونی اے کے دوسرے نے کھر کساں نے کھرجیڑی کوئی فوتگی ہوجانی اے، اتھے جائی اسساں کرسیاں رکھنے آں، استو بعد اننا نال مدد کرنے آں، پھر استو بعد جیڑے ساڑے کوئی، جس پراو نے پراو نے کھر اگر کوئی ماتم ہو جانا تے اسساں پانی چائی کینی اچھنے آں فیر اسساں جی لے کوئی <hesitation> موت ملاقات آخنیاں جس ترے جنازہ ہونا، جنازے کی دفن کری تے واپس اچھنے آں فیران ناں نال بینے اٹنھنیاں اننا نال اسساں پورا <hesitation> اننے نال تعاون کرنیاں۔ اس چیز وچ اسسی خوشی محسوس کرنیاں ٹھیک اے؟ باقی اسساں نی برادری نے حوالے نال سارے اسساں پہن آں پرا جس طرح ہوئی اے اس آڑے علاقے نے جیڑے لوگ اے او سارے ہیک دووے نال اسساں تعاون کرنےاں۔ تے اسساں دورو دورو چیز چائی آننے آں، جس طراں اسساں <hesitation> دفنانیاں جس نی میت ہونی تے اسساں قبر دا کم اسساں خود کرنیاں جس طراں پتھر چائی کینی آیاں اسساں اس وچ خوشی محسوس کرنے آں۔ باقی اے کے اسساں جب ان چیزاں اچ کے دواں دی مدد کرنے آں تے اسساں بہت خوشی محسوس کرنے آں تے بلا معواضہ اسساں یو کم کرنے آں۔